Paaspot e naftindiree ngam, ɗum ngam identification, ngam anndaade, ngam to goɗɗo raari fuu annda aan a moye, to iwtoyɗaa, to paaɗaa, ko woni kuugal maa, noye mbaɗaa e ko nanndi e non.